Pos se me vien la ralidá delas cosas, de cómu te la bandean o comu tú quieris de sentí-la. La ralidá no s'anda con amigus, es una sombra del iviernu. M'estó pusiendu mu prohundu peru estas perguntas te hazin de pensal. Ara me vien una recordança delos viejus branus, comu si essu huessi veramenti la ralidá dela vida i tolo d'agora huessi sotra cosa.